Za alôny kaofa andia hianatra am-pianaragnakahy raha homaniko voalôhany alôha mila fahazotoagna za, avy eo amin-jay mitogna kitapo asiàgna fitaovagna jiaby ilaigna am-pianaragna ôhatra hoe kahie, stylo, raha madinidiniky ilaigny ery crayon regny tsy adinin-tegna ndraiky regny.